Ny fomba fiasan'ny périscopy ndraika de natao a hizahavana raha zainy sy hitanao <hesitation> maso zany ambadika akagny. _x000D_ <hesitation> De tarafinao amin'ny fitaratra akeo de hitanao hoe ay ma! misy tômôbila na bisikileta alohan'ny andehananao hiampita ohatra raha ohatra hoe ianao lay manana tômôbila mijanona.